סאהר קאן קייג'רב תעאוויז ג'דידה, לקין בלהגלט צ'גר ראסו קד אלתפאח, בקא קייג'רי פי ווסט אלדאר קול שי וולה כביר עליו, אלקט דיאלו קאן קיבאן כחאל אלאסד, קלב עלא אלכתאב באש ילקה אלתעוויזה אלעקסיה, לקין אלספחות כבאר עליו בזאף, איסתעאן בעצפור סדיק ג'אבלו לכתאב, קרא אלתעוויז, חתא רג'ע טבעי, תעלם מא ילעבש בסהר בלא תרכיז, אלקיאס מחם.